Pos la Estoria de Corea del Sul tien nacencia, velaí, col partimientu de Corea, que hue cona guerra de mil nuevicientus i cinqüenta. Dendi antocis sigui partíu. Mas aína, Alemaña o Vietnam o Yemin pos ya si güelvi a avel una namás. Peru Corea pahi que va a siguil assina muchu tiempu, porque güelvi a estal ralu el parorama mundial. Corea del Sul ara mesmu es una alaja palos Estaus Uníus, mesmu por frenti de China.